يعني نهايه الاسبوع بالعاده اطلع مصايف حدايق جبال مكانات حلوي كلش احب الطبيعه واحب انو مكان بينو ماي بينو شلال نهر فدشي يعني هاي المكانات كلش تجذبني وتريحني هي نهايه الاسبوع للراحه ف من اكون بهشكل مكان أنا ارتاح نفسيا ف دائما يعني نهاية الاسبوع بهالمكانات هاي